stjórnandi rannsóknardeildar á höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu vel í stakk búna til að mæta aukinni skipulagðri glæpastarfsemi íslenskir glæpahópar séu ekki síður vandamál en þeir erlendu fjórir stjórnarandstöðuflokkar leggja til að samið verði um þau mál sem bíða afgreiðslu Alþingis og innleiðing þriðja orkupakkans verði færð aftast á dagskrá þingsins síðasti þingfundur stóð í rúman sólarhring stjórnvöld

ætla í átak til að stöðva útbreiðslu hér á landi aukin ferðalög mikil neysla á sýklalyfjum og innflutningur matvæla krefjist þess að málaflokkurinn sé settur á oddinn á fjórða tug hafa látið lífið í sprengjuárásum Rússa og

í norðurhluta Sýrlands síðustu tvo daga í það minnsta hundrað og sextíu almennir borgarar hafa fallið undanfarinn mánuð gott kvöld íslenskir glæpahópar ættu að hafa

ríkislögreglustjóra að mati yfirlögregluþjóns á höfuðborgarsvæðinu hann telur lögregluna vel í stakk búna til að mæta aukinni skipulagðri glæpastarfsemi í skýrslu ríkislögreglustjóra sem kom út í gær var skipulögð glæpastarfsemi sögð mesta ógn sem steðjar að samfélaginu að frátöldum náttúruhamförum einkum af erlendum glæpahópum

yfirlögregluþjónn og stjórnandi miðlægrar rannsóknardeildar segir að styrkja þurfi lögregluna faglega séð tæknilega getu og breyta lagaumgjörð til að

að vinna á glæpastarfseminni líta þurfi til annarra Norðurlanda þar sem þessi þróun sé lengra gengin en hér lagalega séð þá er okkur skammtaður mjög skammur tími til að Kára mjög flóknar rannsóknir það reynir á ég til getu okkar góða við höfum verið að byggja

einingu sem á að geta glímt við skipulagða brotastarfsemi lögreglan sé

í góðu samstarfi við Europol sem hvetur ríki til að leggja áherslu á fjárhagslegan ávinning glæpasamtaka nú rannsaki lögreglan brot sem áður voru ekki rannsökuð líkt og mansal vændi og peningaþvætti lögreglan hafi nú þegar lagt hald á háa upphæð á þessu ári sko nýjustu tölur sem við höfum gefið upp er í kringum sjötíu milljónir en

ýmislegt í pípunum hjá okkur sem sem á eftir að breyta þessum tölum

mikil áhersla á erlenda glæpahópa í skýrslunni hvað með Íslendingana þeir þeir mættu nú fá aðeins meira vægi í skýrslunni ef ég á að segja alveg eins og er myndirðu þá ekki segja að það stór alþjóðleg glæpasamtök búin að koma sér fyrir hér það eru einstaklingar frá frá ýmsum löndum sem stunda hér brotastarfsemi

í einhverjum tilteknum rannsóknum þá þá þá er ég alltaf að vísa

það sem við erum að gera á hverjum tíma og það hentar okkur ekki

á þessum tíma

upplýsa það

geti stefnt í einhver átök milli þessara hópa það er alls ekkert útilokað mikil aukning hafi orðið á

og vænta megi frekari breytinga á

aukins ofbeldis það er auðvitað samhliða því sem við fáum öðruvísi brotastarfsemi þá er birtingarmyndin með öðrum hætti og það er ofbeldi sem er innan hópanna

út fyrir hópana og milli hópanna það er eitt af einkennum af skipulagðri brotastarfsemi fjórir stjórnarandstöðuflokkar Samfylkingin Píratar Viðreisn og Flokkur fólksins leggja til að samið verði um afgreiðslu mála sem og að innleiðing þriðja orkupakkans verði færð aftast á dagskrá þingsins vegna málþófs þingmanna Miðflokksins þingfundi lauk klukkan að verða ellefu í morgun og hafði þá staðið í rúman sólarhring Sigríður Hagalín Björnsdóttir er á Alþingi er búist við fleiri svona fundum ja það er erfitt að segja eins og staðan er rétti maðurinn til að svara því er Steingrímur

færa þriðja orkupakkann aftast á dagskrá nei þetta er það sama og

hvað geturðu annað gert við minnum á að eldhúsdagsumræðurnar hefjast stjórnvöld stefna að því að Ísland verði fyrsta land í heimi til að banna dreifingu matvæla sem bakteríur greinast í samkvæmt

er sýklalyfjaónæmi ein mesta tuttugustu og fyrstu aldarinnar aðgerðir stjórnvalda voru kynntar í dag sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra og heilbrigðisráðherra undirrituðu í byrjun febrúar yfirlýsingu um sameiginlegt átak til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmra baktería á Íslandi ráðuneytin tvö munu verja fjörutíu og fimm milljónum króna

króna til að koma verkefnum strax af stað fyrst af öllu þurfum við líka sömuleiðis að gera okkur grein fyrir því hver staðan

hjá okkur sjálfum og byggja þá undir okkar þekkingu sem hefur ekki verið mikil á okkar sviði við þurfum að vera betur í stakk búin til að geta greint bakteríur við erum bara því miður ekki á þeim stað í dag helstu aðgerðir ríkisstjórnarinnar eru að setja á laggirnar sérfræðingateymi

sem sérhæfir sig í vörnum gegn sýklalyfjaónæmi sýklalyfjaónæmi

sem greiðir fyrir skimun og vöktun efla skráningu og rannsóknir hér á landi efla eftirlit með innfluttum matvælum og tryggja samvinnu ráðuneyta í þessum málaflokki og þess vegna er fyrir okkur landsmenn sem vilja ganga

veitingahús með fullt öryggi um að við séum

að borða eitthvað sem veldur okkur vandræðum ef við verðum veik fáum smá skrámur og þolum ekki sýklalyfin en einnig getur þetta líka verið ímynd fyrir Ísland sem sem öruggt matvælaland fjölmargir þættir geta stuðlað að útbreiðslu

til dæmis mikil sýklalyfjanotkun bakteríurnar geta auðveldlega dreifst með íslenskum og erlendum ferðamönnum innflutningi matvæla og smiti milli

nefnir hann þá verður hann fyrst og fremst til vegna þess að fólk er að ferðast miklu meira en það gerði við erum allt í einu að sjá nýja nýja hluti þar

bæði Íslendingar eru að ferðast meira að utan og útlendingar sem betur fer erum við að sjá fjölbreyttari flóru af fólki en það hefur það í för með sér að við þurfum að vera meðvitaðri um þennan þátt Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hvernig

hvernig líst þér á þessar aðgerðir

mjög flókið vandamál

einn þáttur en það er

við notum meira af sýklalyfjum

undir það að þetta sé stærsta

tuttugustu og fyrstu aldarinnar í það minnsta hundrað og sextíu hafa látið lífið á einum mánuði í sprengjuárásum sýrlenska stjórnarhersins og Rússa hérað í Sýrlandi minnst fjórtán almennir borgarar féllu í dag íbúar í þurft að þola nánast linnulausar loftárásir síðustu daga í gær létust minnst tuttugu þar á meðal níu börn um tvö hundruð og sjötíu þúsund hafa

þurft að flýja heimili sín þau komast þó ekki langt því héraðið er í norðurhluta Sýrlands og landamærin við Tyrkland hafa lengi verið

var rætt á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna í gær

héraðið er eitt af síðustu stóru landsvæðum sem

hefur ekki yfirráð yfir stjórnarherinn og Rússlandsher hafa gengið hart fram síðustu daga og vikur í því að endurheimta svæðið sem nú er að mestu stjórnað af

búa um þrjá milljónir manna og óbreyttir borgarar geta litla björg sér veitt við sprengjum og árásum úr lofti

þetta myndskeið sem fréttastofa

birti frá teymi sínu vettvangi sýnir hvernig spítali er sprengdur í loft upp með svokölluðum tunnusprengjum en og aðrir íbúar á svæðinu hafa sagt að skotmörk stjórnarhersins og Rússa séu ekki aðeins hernaðarleg reyndu oft og kerfisbundið að hafa afskipti af síðustu þingkosningum í Bandaríkjunum Robert sérstakur saksóknari greindi frá þessu síðdegis í dag þetta er í fyrsta sinn sem hann tjáir sig opinberlega frá því rannsókn hans á meintum afskiptum Rússa lauk um miðjan apríl hann sagði ef óyggjandi sannanir hefðu sýnt að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefði ekki framið glæp hefði það verið sagt í skýrslu hans en að það hafi ekki verið í sínum verkahring að ákæra rak þangað í gær megn fnykur fældi áhugasama áhorfendur ekki frá starfsfólk Reykjavíkurborgar í samráði við Umhverfisstofnun hófst handa klukkan ellefu í dag við að fjarlægja hræið úr fjörunni aðgerðir tóku um tvo tíma en hræið var svo flutt á Sorpu í Álfsnesi við fengum til

okkur g s lausnir sem eru með þennan hundrað tonna krana niður í fjöru svo slógum við á hræið og hann dró það

síðan settum við þetta á flutningabíl sem fer með það núna upp í Álfsnes í urðun þannig að þetta gekk allt mjög vel snuðrulaust var einhver hætta á því að hvalurinn myndi springa það er náttúrulega alltaf hætta á því og svo þetta hvað hræið er orðið gamalt þetta er náttúrulega ekki mjög gamalt

þar með minnka líkurnar á að þetta fari svona við vitum að þetta hræ hefur verið á

í nokkra daga það tíma og svo í norðanátt í gær barst það hingað það var mjög útblásið tungan var mjög útblásin í gær það sást stór blaðra en það losnaði um það í gær þegar betur var að gáð þá var hræið frekar heillegt

enda tókst vel að flytja það burt fjöldi fólks lagði leið sína í fjöruna í morgun og fengu tugir grunnskólabarna leyfi til að fylgjast með enda var talið að ekki stafaði hætta af

sprautaðist svona blóð norðlæg átt í kortunum

k r sömdu í dag við þrjá uppalda leikmenn þá Brynjar Þór Björnsson og bræðurnar Matthías Orra og Jakob Örn Sigurðarsyni sem snúa aftur til

félagsins eftir mislanga fjarveru íslenska kvennalandsliðið í handbolta verður án Lovísu Thompson í umspilsleikjum á móti Spáni um laust sæti á h m Lovísa glímir við meiðsli og landsliðsþjálfarinn Jón Þór Hauksson kynnti í dag landsliðshóp fyrir vináttulandsleiki sem eru liður í undirbúningi Íslands fyrir undankeppni

höfuðborgarsvæðinu segir lögreglu vel í stakk búna til að mæta aukinni skipulagðri glæpastarfsemi íslenskir glæpahópar séu ekki síður vandamál en þeir erlendu fjórir stjórnarandstöðuflokkar leggja til að samið verði um þau mál sem bíða afgreiðslu Alþingis og innleiðing þriðja orkupakkans verði færð aftast á dagskrá þingsins síðasti þingfundur stóð í rúman sólarhring stjórnvöld ætla í átak til að stöðva útbreiðslu hér á landi aukin ferðalög mikil neysla á sýklalyfjum og innflutningur matvæla krefjist þess að málaflokkurinn sé settur á oddinn á fjórða tug hafa látið lífið í sprengjuárásum Rússa og

í norðurhluta Sýrlands síðustu tvo daga í það minnsta hundrað og sextíu

almennir borgarar hafa fallið undanfarinn mánuð vel gekk að koma

í fjöruna við

í Reykjavík burt í morgun hundrað tonna krani var notaður til að fjarlægja hræið ekkert Kastljós í kvöld vegna beinnar útsendingar frá eldhúsdagsumræðum á Alþingi en næstu fréttir eiga að vera klukkan tíu í kvöld

næstu fréttir eiga að vera klukkan tíu í kvöld